Ny gitara de zava-maneno vita amin'ny hazo <hesitation> ny sasany, misy goka ao anatin'ilay hazo izany oe misy lavaka de misy tady de rehefa tendrenao ilay tady a de <hesitation> avamin'ilay tady no mivoaka ilay feo izay <hesitation> didinin'ilay goka ao anatin'ilay hazo.